Cuando a' awa- awakax cuando uyi- uyilik uwilik uyumil wakax tan uman tan uman ujantik su'uk pero cuando uk'ochol uyumil awila' a' wakaxej utal <hesitation> uxi'mal tu'ux tan uyumil k'o- k'ochol uyumil u- usentik uk'ab' uyumil a' wakax.